أهم شي تنظيف البيت أول بأول، وإنك ما تراكمين الشغل اللي عليك، يعني مثلاً الملابس نشفت جيبيبها وطبقيها وحطيها في الدولاب في نفس اللحظة اللي جبتي فيها الملابس من ع الحبل، مثلاً الصحون لا تراكمون الصحون يعني لا تخلونها صحون فطور مع غدا مع عشا لا أول ما تفطرون خلاص غسلنا صحون الفطور، تغدينا غسلنا صحون الغدا وهكذا.